Pos en carrefila. Hormigas paquí ain tolas que quieras i de tolas crassis i grandoris. Como t'igu, sonin mu téntigas i encevicás, i caúna va picandu un cachininu del pan o la presa, o lo que aiga, i lo van cargandu pal hormigueru. No llevan muchu pesu enque es verdá que sonin mu huertis arreglu al su grandol, peru comu tamién sonin cientu i la mairi d'ellas pos en un ratinu s'án entrau pal hormigueru mesmu un langostu o un çalaqui de pan.